Ok, kalau makanan yang menurut saya mahal itu <noise> macam <hesitation> makanan-makanan yang- makanan cepat saji yang tong semua tahu macam pizza, hamburger itu, makanan-makanan begitu sa suka juga cuma harga mahal, makanya jarang beli, makan yang seadanya juga. Kalau misalnya makanan yang di indonesia sini yang mahal itu yang terkenal kitong punya <hesitation> masakan itu macam babi begitu, daging babi. Kalau mau beli itu mahal juga. Satu porsi itu bisa dua puluh ribu keatas, itu mahal juga. Untuk sa mahasiswa itu su terlalu mahal. Jadi <hesitation> makanan-makanan itu sa jarang beli. Kadang-kadang kalau uang banyak saja baru sa beli. Nah, kalau kayak pizza itu kan memang mahal sekali. Trus hamburger juga itu su terlalu mahal. Terus ada pisang keju juga itu sa suka juga cuma sa rasa itu terlalu mahal makanya jarang beli. Jadi yang bisa sa beli saja yang sa <noise> beli baru makan. Kalau makanan-makanan seperti itu jarang beli. <noise> nah, itu yang tadi sa bilang itu di sini, kalau misalnya di papua, kalau soal pizza, hamburger sama saja, pisang keju juga lebih mahal, cuma kalau soal daging babi di papua masih <hesitation> terjangkau. Soalnya kalau sa di rumah juga orang tua ada piara babi jadi tong bisa makan babi tanpa perlu beli. Cuma yang mahal tadi sa bilang itu pizza, hamburger, itu kalau di papua lebih mahal lagi, lebih mahal dari sini, dua kali lipat kalau ke papua. Jadi <hesitation> ada perbedaan kalau tinggal di sini dengan di papua. Dari harga makanan itu ada perbedaan.